Aye, nagge e be'e waawti njifti e maɓɓe. Cows ɓe njifti ko e hoore mum, ɓe njangol ko tawii e sa'a, kadi ɓe waawi waɗi ko njifti so ɓe njangol. Kadi goats ɓe njifti ko, ɓe njangol ko ngoodi. E ɗuum, ɓe njifti ko e jooɗi fi fiye, kadi ɓe njifti ko tawii njiyam ngal e sa'a, ɓe njifti ko ɓe njangol.